<hesitation> أفضل أن يكون لي زر ل <hesitation> الرجوع بالزمن <hesitation> و ذلك بسبب أنني أريد <hesitation> أن أعرف مختلف الحقبات التاريخية التي مرت <hesitation> على العالم، <hesitation> خاصة مثلا في <hesitation> في الحضارات القديمة مثل الانكا و حضارة <hesitation> العراقيين و حضارة المصريين. <hesitation> ربما الانسان البدائي، أرى كيف كان يعيش الانسان البدائي و عصر الديناصورات و <hesitation> كل ماهو وكيف كانت بدايات هدا العالم. و كيف كان الانسان يعيش منذ البداية قبل أن يكتشف النار و كي-قبل أن يكتشف الحديد و قبل أن يكتشف أمور أخرى.